Nguili kidaxhi idixi kó, hon hí té, hí té basura todo, kidanguaxhi kué luxhixi kuxhi vili, didanguaxhi ko inteligente xhí.